Kalo bace mitos sih gak terlalu suka ya. Karna aye gak suka mitos-mitos begitu. Soalnya kayak gak percayalah kalo cerita mitos begitu tuh. Soalnya aye, kenapa ya, kalo denger soal mitos tu kayak kurang gitu, kurang percaya.

Di kampung saya tuh kebanyakan kalo kegiatan malam tuh selesainya tuh jam 10 malem sampe jam 11 malam, kalau lebih dari jam 11 malam itu takutnya ngéganggu istirahat tetangga-tetangga yang lain ya kan punya kerjaan. Intinya kegiatan di malam hari tuh sampe jam 11 malém.

[yé] sekarang méh udéh jarang, udéh ga adé yang nyari-nyari informasi dari koran atau majalah, sekarang udéh kébanyakan dari internet semué

Kalo ayê ini belajar kesenian ngelukis, terus main angklung. Karna rêsêp, kayak main angklung, ya bisa niruin suara èèè lagu-lagu, gitu. Pokoknya rêsêp menggambar sama main angklung.

cita-cita saya sih dari kecil tu péngén jadi pelukis.. tu émang hobi saya dari kecil.. intinya tu cita-citanya péngén jadi pelukis lah.. soalnya saya suka ngelukis dan bénér-bénér hobinya ngelukis.. intinya cita-cita saya péngén jadi pelukis..

Kite harus buang sampeh pada tempanye trus ame harus rajin-rajin yang namenye itu kita liat sungai kite kalo buanyak sampeh kita angkat-angkatin sampenye, kite harus yang namenye gotong royong ame masarakat iye.

lah [sét] agama itu sangat penting karena itu pédoman hidup kité, kité kalo bisa gitu gituan cuma agama harus belajar agama [iyé], pénting itu sangat pénting.

Ye kita mah biasa nanem jambu. Terus nanemnya apa tuh, nanem pisang, pohon pisang kita mah, sama kelape yang banyak di kite.

[ya] kalo saya mah kalo baca mitos, di kampung saya, negara saya tuh ya serem lah intinya nambah wawasan pengetahuan oh, mitos di negara saya, kaya gini ceritanya, jaman dahulu kaya gini mitos-mitosnya tuh, yang ga boleh ini itu di langgar apa gitu, intinya kalo baca cerita mitos negara itu tuh, bikin tambah wawasan lah pengetahuan.

saya pengen nyobain kendaraan tahun yang akan datang tuh pengen banget ngerasain kendaraan tu kayak kendaraan cc di atas 500cc lah.. pengen banget ngerasain tu kendaraan yang cc-nya di atas 500 pengen banget.. sampe sekarang tu belum ngerasain rasanya kendaraan yang cc-nya 500..

Saya sih intinya jalan-jalan tuh lebih enak sama temen, kawan, sahabat tu. Kalo jalan sendiri mah gimana yah, ngga ada temen ngobrol. Ngga ada temen ngerumpi. Intinya saya mah lebih suka jalan-jalan sama temen-temen lah. Biar seru lah bareng-bareng intinya kalo jalan-jalan. Kalo sendiri mah kita ngga ada tempat ngobrol intinya.

Lah, ayé méh sering bangét amé tétanggé ngobrol. Saban hari ayé meh, kalau abis selesai gawé-gawéan ayé méh udéh déh, ke belakang. Kongko amé tetanggé udéh déh, cekak-cekikik ngakak ajé déh, apé ajé diceritain.

Lah ayé meh resep bener kalau liburan bareng keluarge ge ramé ude deh tereak-tereak [weelah] ruamé bet aye meh kalau libur bareng tetangge, resep, ramé udé ape aje deh, [weelah] ampe orang pade clengoan ngeliatin ayé.

Nih dikampung ayé mêh masih mistis bener nih Adé kalongwewe, Adé tuyul, Adé pocong, Adé babi ngepet, terus Ade kolor ijo. Nah itu kalau penangkalnye itu Ade entar ditaroin dipintu kita ade bambu kuning, terus daon nilaan, terus jale tuh, Ade bawang putih.

Lah penting banget itu mah. Kalo orang beranak nih minumnya jamu trus kalo orang abis inian tuh yang doyan-doyan abis pada pegel-pegel minumnya jamu dah, jamu manjur banget.

Pendidikan sangat penting buat sekolah.. ya kalo pendidikan memang sangat penting sih.. dengan pendidikan kita bisa membaca menulis menghitung.. dan kita bisa untuk masa dépan kita..

ada sih kesenian.. biasanya di kampung ayé tu kesenian yang khusus ditampilin seperti acara tujuh belasan.. lomba nari, lomba karaoké, lomba macem-macem dah.. yang penting kita.....

Di kampung ayé meh dulu ini perneh dijajeh ame Belande, toh nenek ayé tuh ngeranapin waktu zaman penjajahan inian Belande. Mangkanya kampung ayé meh banyak sejarehnye terus ade pala buntung, ade yang pade dipendem idup-idup. Nah di kampung ayé meh, mangkanye di kampung aye meh serem. Lah orang dulunye dijajeh same orang Belande.

yang penting dalam pendidikan itu.. ya itu kita bisa membaca, menulis, bisa mengetahui segala apa yang ada di dalam dunia ini.. karena dengan adanyê pendidikan itu kita bisa menjadi manusia yang sangat berguna bagi nusa dan bangsa..

Aye tuh, kalo di pagi hari, setelah sholat Subuh bersih-bersih. Nah, setelah itu, olahraga sebentar. Setelah olahraga, nyuci dan masak.

"Neh ayé meh aye bilangin ame anak mude ayé, ""Hey anak anak jangan buang sampeh sembarangan kalo ade sampeh kumpulin pungut ambil taro di tempat sampeh terus bersih-bersih tuh kalo ade debu-debu sapuin rapiin kalo bukan kita yang nyapu sapeh lagi"". Begitu ayé meh kalo bilangin murid ayé."

cara supaya untuk siswa untuk menjaga lingkungan ya, caranye kita untuk mengajarkan siswa-siswa bagemane cara menjaga lingkungan contohnye seperti itu buang sampeh sembarangan terus uhm belajar tepat waktu, masuk sekolah tepat waktu memakai seragam yang telah ditentukan.

kalo ayé si yang namanya orang kampung ya makannya buah-buahan yang seperti biase ayé makan, yang seperti salak, semangka, melon yang murah-murah ajê orang kampung mêh, yang penting makan buah-buahan yang se ala kadar nye ajê dêh yang namenyê orang kampung si yang penting bisa makan buahan.

Dengan adenye pembangunan sehingga menjadi awalnya udara yang sejuk indah asli dengan adenyé pembangunan sempit dan engap.

Kalo keluarga ayêmah masalah pendidikan ya alhamdulillah pada tamat semuê sekolahnyê. Adé yang pada lulus SMA ampé ada yang kuliah ampé ada yang sukses keluarga ayé mah. Alhamdulillah bener keluarga ayé mah bagen katê orang susêh juga e namanya pendidikan meh utame

Kalo sejarah keluarga ayé si orang biase si, yé orang menengah ke baweh deh orang kaga punya. Kalo sejarah nye meh ye dari asal ayé si asal orang Indonesia atau orang Bétawi, ya Bétawi ya begini ya begini orang dulu mah ngomongnyé apé adenyé.

lah dikampung ayè mèh olahraga yang terkenal itu, lari, main bola, amè maèn bola voli dah tuh setiap sorè dikampung ayè mèh itu tuh yang terkenal banget tiga doang.

Menurut ayé mah kalo di kampung ayé nih anak mudanya ama soal sejare-sejare kurang tapires. Orang kebanyakan maen hapé, gadget, jadinya dah agak resep dia sama sejare-sejare. Beda ama jaman jaman ayé dulu. Jaman ayé dulu mah diceritain mulu ama nyak aye ama nenek aye tentang sejarah di dulu.

Kalo di kampung ayê sih yang biasê perempuan laki yang olahraganya yang ringan-ringan aja sih. Kayak seperti lari-lari di tempat terus jalan, jalan, jalan-jalan di tempat, terus paling ya gitu-gitu, ya paling di anu dengan senam. Soal kenapa? Kalo ibu-ibu orang kampung mah ya begitulah gimana ala kadarnya yang dia bisa.

Kalau saya ngobrol atau kongko dengan temen-temen saya make bahasa saya, bahasa saya lah emang udah biasa bahasa tiap hari saya pake mangkanya saya engga bakal tinggalin bahasa saya sehari-hari buat ngobrol ya itu-itu lagi, ya namanya juga orang kampung ya ngapain ya paling bahasa kita sendri aja.

Kalau dikampung ayê mê nêh, êhh kesenian yang sering ditampilin robanê, marawis, amê dêramben tuh. cuman ayê mêh sering nyobainnyê tu tuh robanê band téblak pétang tang pêtuntung, plantang plêntung. ayê mêh rêsêp banget abisnyê banyak jadi cêkak cêkikikan kan ajê kan kalau nabu robanê.

Di jaman dulu, cerita nenek moyang sejarah. Peristiwa sejarah yang terjadi di kampung ayé tuh memang ada seorang, pahlawan yang sangat luar biasa, yang bernama kyai Hj. Noer Ali. Beliau adalah seorang yang, bener-bener membela kampung die, makanya beliau di namakan Singa Bekasi, karna perjuangan yang luar biasa pahlawan penjajahan di Indonesia.

Kalo ayé si pengennyé ya kalau belajar, belajar ilmu yang bermanfaat yang bisa kita tanamkan untuk masa depan kita sendiri dan kita bisa mengajarkan ilmu yang kita bisa kepada anak-anak ayé dan tetanggê-tetanggê ayé yang bisa ayé ajarin yang pentin gitu karena kita... kalau belajar itu kan kita bisaaa... apê yang kita engga tau jadi tau.

Di Monas terus di Kota Tua.. Taman Mini tuh banyak sejareh-sejareh.. trus sama di lubang buaye ade juga tuh, di Pondok Gede sejarah-sejarah juga.. terus juga noh di sono nohh Celincing di Pitung ada sejarah juga yang ayé tau tu.

Sangat bagus ya apalagi yang namanya kunyit, kunyit, kencur, tumulawak. Itu adalah obat sebagai bisa dikatakan sebagai jamu tradisional di kampung aye dulu. Kalo orang sariawan, kalo orang gamau makan, diminumin atau dulu mah nyebutnye dicekokin dengan memakai kunyit kencur tumulawak, biar makannya nafsu atau makannya doyan lah.

lah dikampung ayé mah kalo orang, hajatan pakenya kembang, terus kalo orang tua akikahan, tabur-taburi pake kembang, kalo orang tuh sukuran tuh kalo bebelian apaan tuh ditaburi pake kembang, ayé mah begitu kampung ayé ciri khas nya pake kembang kalo ada apê-apê.

Ayé kalo nanti jalan-jalan ke luar negeri, ayé kepengen banget ke Singapur. Di sono ayé denger pemandangan wow luar biase.

Lah iye, dikampung aye meh kalo ade ape-ape nih kegiatan ude deh di fotoin jetrak-jetrek lah di taro tuh di fesbuk, di taro di tiktok. udeh social media penuh de toh ame foto-foto kalo dikampung aye banyak acara apalagi kalo ade bintang tamu-bintang tamu artis wei leh pade ngantri, pade bejejer aje, pade foto deh di upload di social media

kalo di kampung ayé mah dibiasanya kendaraan yang selalu dipaké tu ya sepedé, motor.. ya terkadang mobil kalo keperluan lagi jauh baru déh paké kendaraan roda émpat.. itu juga ngga semuanyé..

Kalau kita Jalan-jalan dengan cara aman ya itu biasenye si yang aye alamin kalo jalan-jalan, ya kita cek-cek dulu terutama ya keuangan, terus kedua ya kendaraan, kendaraan itu ya seperti yang saya gunakan tuh yang biasa di kampung seperti motor, apé ya contohnyé motor kite bannye kempes ape kaga, terus ape ade bensinnya ape kaga, ya itu doang si yang aye perhatiin si

sosial media itu memang bagus sih, cepet aksesnya, cepet setiap ada berita apa-apa langsung cepet menyebar, sehingga bisa melestarikan kebudayaan

Lah di sekolah mah penting bener. Namanya péndidikan kalo kita gak sekolah gak tau nih kita gak bisa baca, kita gak bisa nulis. Apalagi sekarang jamannya canggih. Lah kalo kita kagak sekolah bakal banget ketinggalan kita, ketinggalan jaman. Sekarang mah apa-apa serba, apalagi tuh paké buat bahasa-bahasa apaan deh tuh, begitu dah.

aduhh di kampung ayé mah dari émong-émong tuh.. dari lima taun ampé gélap tuh masih nerima tamu aja.. dari kampung ayé mah orang émang masih kampung yak ngga paké béjém-béjém dia mah.. udah jam bérapa aja émong-émong nih masih pagi udah ucék-ucék mata lah udah nérima kalo ada tamu yang daténg.. ntar néh pulang-pulang kadang jam berapé udah tau matahari udah gélap baru pada pulang.. bégitu kampung ayé mah kalo nérima tamu..

yang lebih sering olahraga kebanyakan biasènyè anak mudè, [ya] anak mudè kan lebih semangèt gitu lebih, enjoy sambil olahraga, kalo èngkong-èngkong mèh nènèk-nènèk, ya paling kalo sewaktu-waktu ajè.

kalo di kampung ayê sih kebanyakan tu kesenian yang buat lelaki ya itu.. nonton wayang kulit, nonton jaipongan, nonton pilêm layar tancêp.. itu buat lelaki kalo di kampung ayê.. terus kalo buat perempuan di kampung ayê seperti nonton gambus, terus tari-tarian, terus nonton yang ada di situ dêh.. nonton yang apa adanya buat perempuan mah.. yang penting asik ditonton..

Kalo keluarga ayé tuh asli orang kampung asli Bekasi, asli. Ayé tuh emang terlahir di Bekasi. Bapak aye, enyak ayé emang asli Bekasi. Jadi keluarga ayé tuh memang asli dari Bekasi.

Lah penting banget bahasa daerah meh, lah aye kemane aje tuh aye meh pake logat aye deh. mao aye maen kekota kek, mao aye maen ke tetangge kek, mao aye maen kekampung orang kek, mao kemane kek aye pake bahase aye. aye meh ga rubah-rubah lah emang aye dari sononye dari ceprot bahasa aye begini.

kalo ayê biasa sih kalo musim ujan yang ayê makan kayak itu jagung rebus singkong rebus terus ubi rebus pisang rebus.. ya udah biasa itu namanya ujan-ujan paling ènak yang angêt-angêt.. ya èmang di kampung ayê adanya begitu yang ayê makan itu aja..

ye kalo di sekolaan meh emang di kampung aye bahasanye bahasa betawi ye setiap hari memakainye bahasanye seperti itu disekolaan dirumeh dimanapun memang kita harus melestarikan bahasa kite

penting bangét kalo ada acara apa-apa.. émang kudu ada tari-tarian tu biar dilestariin kayak Tari Jaipongan.. pokoknya ada apa aja dah ditampilin bisa-bisa nih kayak ada rebana tuh kalo ada acara udah tuh pléntang-pléntung ramé banget dah tu di kampung ayé kalo ada acara-acara begitu udah dah ditampilin semuanya tuh..

semangatnya masyarakat di kampung ini sih sangat mendukung.. karena apa, sepak bola itu kan buat kaum lelaki tu apalagi kalo yang mainnya pada para anak-anak yang dia dukung buat dia suka.. apalagi anak yang pada menang wah udah itu bapak èmaknya pada mendukung abis abisan..

Ya kité sebagai masarakat terutama lingkungan kité, kité sendiri kita harus bisa harus peduli dengan apapun yang ade di lingkungan kité karna kan lingkungan itu kan penting banget, apapun yang terjadi apapun kebagu eee maksudnye ape ya apapun yang terjadi lingkungan kan itu sangat berpengaruh terhadap keluarga apalagi lingkungan kita sekitar. Kita harus bener-bener menjaga lingkungan kita biar aman nyaman damai dan tidak ada apapun.

Keluarga aye mah orang paling suseh. Orang paling suseh banget keluarga aye. Dulu mah suseh bener, blangsak kalo kata-kata ini mah keluarga aye. Cuman keluarga aye kan emang orang asli Bétawi jadinya pada ngomong nih, baik nenek aye, bapak aye, enyak aye, ampe aye cewek-ceweknye semuanye lah medok banget bahasanye. Kalo orang ngomong neneknye, anaknye, cucunye, cicitnye, semuanye dari Bétawi makanya medok bener.

di tempat ayê sih biasanya tu ada musim hujan ama musim kemarau.. kalo musim ujan itu suasana di kampung ayê bêcêk.. dan kalo musim panas èntu ya itu kepanasan.. kapan musim itu di mulai ya pada bulan yang biasê waktu februari biasanyê atau desember cuman ya itu..

kalo ada orang yang lagi sedih, kitè harus, ngasih masukan, biar orang itu biar ga sedih begimanè caranyè biar kita harus ngasih yang, bahasanya yang terbaik dèh, gaboleh sedih, ga boleh patah semangat kita, kita harus semangat , karna apapun yang terjadi yang mungkin udèh takdir kita harus jalanin dan kita harus kedepan lebih semangat itu kita harus kasih motivasi lah.

Kalo sosial media sih kagak buat ayé yé yang nggak begitu penting banget sih. Apalagi ayé kan sebagai ibu rumah tangge urusannya banyak, ngurus anak, ana itu. Terus yang masak, yang nyuci. Jadi kalo saya menggunakan sosial media ya sepentingnya ayé aja. Ada bates-bates waktunya.

Di masa depan saya sih ayé sih pengen mendantangi wisata yang pernah, yang belum pernah saya datengin sih. Saya kadang-kadang berangan-angan, berkhayal-khayal kapan bisa wisata ke situ ya bersama keluarga. èntu doang sih tapi dalam hati pengen banget ke situ.

kampung ayé mah nih.. kalo ada acara qurban déh déh tu.. masyarakat sono sama warga sini udah dah tu pada patungan bakal beli hewan.. bakal diqurbanin bakal dipotong dah bésok dah..

Kalo menurut ayé di lingkungan di sekitar ayé tuh untuk sekarang ini kebanyakan anak itu pemasalahannya itu, ya itu permainan gem. Karena jaman dulu mah kagak ada yang namanya permainan gem. Selalu damai hidupnya di lingkungan itu selalu nyaman. Sekarang mah itu dengan adanya media sosial, sehingga tuh apa tuh namanya banyak banget pemuda-pemuda anak-anak jaman sekarang tuh kecanduan dengan gem. Itu permasalahannya di lingkungan kami.

Kalo di kampung ayê mêh ni yah, kalo yang buat yang lelaki itu pake marawis tuh pêtêpak pêtêpuk, nah kalau perempuan dikampung ayê robanê udêh tuh keseniannyê ruamee bénér. udêh dêh padê cétom bênêr padé, ayo ayo kita nabu robanê yang lelaki juga samê nabu robanê terus nabu marawis. terus adê lagi tuh yang pantaran anak-anak remajê padê nabunyê dêramben udêh ruamé bênêr kampung ayê nih.

Iya sangat penting sih basaha itu. Karena kan bahasa itu kan penting banget, apalagi khususnya daerah kite. Kite harus melestarikan bahasa kite. Kite harus bener-bener menjaga bahasa kite, jangan sampé ilang.

Kalo ayé si pas liburan yang ga penting ayé bawa lah ilok aye bawa tempat tidur, amé kasur ame bantal lah ribet amat bawanya. apelagi kulkas toh we nyohor amat liburan bawa-bawa tempat tidur ampe bawa-bawa kulkas lah ribet. yang penting mah aye bawa ya duit yang engga penting yang tadi aye sebutin bantal, kasur.

Kalo kita di sekitaran ayé mah kalo ada sampah disapuin [sreak-sreak] pekarangannya biar kata lebar udah deh pada nyapu pada mbersihin sampah-sampah terus kalo ada pekarangan lebar lah udah dah pada nanem, ada nanem cabe, ada nanem tomat, kan pada cakep tuh, ntar samping rumah ada pohonan ijo-ijo begitu.

lah iye semnjak ade yang namnye hp tuh weileh pade murung didalem aje kerjaannye tuh pade maen hp segale buka buka tiktoklah pade segala fasbok lah pade joget endut-endutan dah toh wealwh karang meh pade punya gituan pade didalem aje pada jarang karang meh kuar-kuar gara-gara sosmed ape-ape deh tuh nyarinye di sosial media

Ye kite mah yang namenye melestariin logat kite, apatu namanye cerite yang ada di daerah kite, kite harus bener-bener tuh jangan sampe ilang. Kite harus melestarikan budaya kite. Orang kite orang betawi asli gimana, cara-caranya dari pakaiannye, dari bicaranye, ya itu seperti itu. Jangan sampe cucu keturunan nanti tu ngga ngerti gitu, ngga paham tentang melestariin budaya kite.

Kalo kegiatan aye nih yah, yang biase rutin aye kerjain kalo pagi-pagi. Yang pertama, ya itu bersih-bersih rumah, seperti nyuci piring, nyuci pakean, terus abis nyuci pakean, rapi-rapi ya ngurusin anak sekoleh, nyari sarapannye. Terus abis anak-anak sekolah ya itu baru deh aye beli sayuran, ya itu masak, abis masak-masak udeh deh, selesai.

Ya kalo desa kampung di deket rumah ayê mêh, kalo malem hari paling dah tu anak-anak udêh padê nongkrong, padê kongko cekakak-cekikik kalo malem.

kalau sekolah daring itu, dia itu kan bertatap muka.. jadi lebih fokus.. anaknya berhadapan dengan gurunya langsung.. jadi ilmunya juga langsung dapèt.. interaksinya juga ada.. pokoknya lebih bagus itu daring dibanding dengan onlén.. kalo onlén itu kan cuman hanya adanya di hapé.. ngga langsung bertatap muka dengan guru ama temên-temên.. jadi kurang efektif lah seperti itu..

kalo saya pengen liburan keluar negri saya pengen ke jepang kayanya pemandangan jepang itu ènak adêm indah pengen banget ituh kesituh cuma dalem mimpi doang kali yè tapi yang ayê pengennyê si kesonoh ya itu buat ituh buat kenang-kenagan ayê, oh berarti nih daerah jepang neh liburannyê begini nih oh berarti suasananyê begini nih ééé indah banget yaa.

Tergantung anak mudanya. Ada anak muda yang suka banget ama cerita marak tentang kerakyatan sini. Kadang ada anak muda yang males kebangetan, dia maen hapé mulu. Jadi udah tuh males sama sejarah-sejarah apalagi cerite-cerite mah. Tergantung manusianya di sini mah.

peran orang tuê itu yê pertamê kitê sebagai orang tuê itu nomor satu sebagai pendidik karna orang tuê itu sangat berperan dalam mendidik anaknya dimanapun berada têtêp orang tuê tuh nomor satu sebagai pendidik yang utama kalo disekolah kan bèda lagi waktunyê dikit tetapi kalo yang namanyê orang tuê tuh tugasnyê tuh mendidik anaknyê apapun yang terjadi orang tuê tuh harus bênêr-bênêr tanggung jawab dan mendidik ke anaknya sampai anaknya sukses.

lah kalo dikampung ayê mêh masih sepedê amê motor udêh, lah abisanyê, emang punya nyê ituh, adê yang ga punya motor naêknyê sepedê ngêgoês, ngegoes ngegeliwet ajê, trus kalo ga adê yang ga punya motor, ya pakê sepede juga abisnye kalo gapunya sepede pakenye motor di sono mêh masih gitu ajê, yang namenyê dikampung.

kalo kehidupan dilingkungan ayê si ya , biasa-biasa ajê si, abisanyê kayê orang semuényê ya pendidikan ya misalkan contohnyê pendidikan sekoleh [SD] yaitu ya biasa kegiatannyê ya belajar tèrus pemelajarannyê belajar membaca, menghitung, menulis dan ada kegiatan tuh seperti olahraga terus kémping itu ajê.

Karna ayé kan orang pribumi asli jadi aye tau sejarah mitos, karna kan itu jaman dulu waktu ayé masi kecil itu banyak banget kejadian yang sangat menyeramkan. Pokoknye serem banget pada waktu dulu itu. Memang yang namanya mitos itu ada ya. Kita harus seperti itu harus tau.

Kemarin tu taun lalu, wah kampung ayé digegerin tu ama setan kuyang, ramé bener ampé pada kagak ada yang pada tidur pada saling tereak takut ama kuyang katanya kuyang pada nemplok tu katanya di genteng. Ntar katanya nemplok di pu'unan, rame banget kampung aye. Kampung aye mah mistis bener abis gimana ya kebanyakan pada begitu pada berguru jadi kampung ayé serem banget ampe aye juga ketakutan. Orang katanya makan orang, siapa yang kagak takut orang dimakan.

Lah itu nyapu bersih-bersih biar jangan ada sampeh tuh di lingkungan kita. Terus pohon-pohonan ditebang-tebangin kalo yang pada nyerempet ke rumah-rumah orang.

Ada sih kegiatan biasa di kampung ayé yang untuk hasil alam seperti acara baritan contohnya itu nanggépin wayang kemaren. Di hari apa tuh, di sini juga ada, wayang kulit. Kadang-kadang ya kita makan-makan kecil ya bareng-bareng ke masyarakat. Ya begitu aja di kampung ayé biasanya sih penghasilannya.

Jadi kalo di kampung ayé tuh sekarang ini ya sangat besar sih perannya. Kalo di sini adanya mantri, jarang sih dokter. Paling di daerah yang ada di kotanyé gitu. Kalo di kampung ayé mah ada paling ya bidan, bagus sih sangat berperan banget kalo menurut ayé.

Lah kalo aye meh kalau giliran difesbuk kalau lagi siaran langsung aye meh pake bahasa aye ampe kadang yang penontonnya pade ketawe, lah mpok medok amat pok bahase mpok, lah abisnye aye meh kan biar orang tau biar semue orang pada tau bahasa aye kaya gini

Kalau menurut ayé si ya kerjaan yang biasé ayé tau, kerjaan yang bagus itu ya itu kayé kité punya usaha sendiri gitu kan kerjaan terus kita buka usaha sendiri atau kerja di PT-PT, ya kalo kita punya usaha sendiri contohnyé kita di ayé biasényé jual gorengan, terus jualan es, jualan seblak yang biasé ayé rasain itu si.

Kalo mau liburan itu pas banget yang harus kita bawa itu nomer satu duit, karnakan duit itu penting terus pakean, baju buat salinan, terus lagi bekel, makan buat di perjalanan jangan sampe kita apa tuh laper, obat-obatan juga itu penting buat jaga-jaga, nah itu sangat penting.

lha itu kalo malem ada bapak-bapak pada tuh uhm ngerondé.. bégentian.. abisannya lah kampung ayé alhamdulillah mah aman.. makanya ada orang tiap malem bapak-bapak pada anak mudanya pada bégadang.. pada kongkow dah tu ngérondé di situ..

ayê lebih sênêng makan buah semangkê. semangkê, rasanya kan maniss banget.

Pengobatan alternatif di kampung ini ayé si biasenyé waktu dijaman dulu yang pernah ayé rasain, namanye jaman dulu kan jarang bidan, dokter. Pengobatan alternatif seperti kaya orang jatoh ya, itu banyak ya diurut di bletek trus lagi tar dikasi kencur ame beras dialusin, ditempeling langsung di bleket ama kaén uman gitu doang si.

lah aye meh kalo liburan itu noh udeh noh ga jauh lagi, paling ga aye mo ke Pakis, kalo ga pakis renang udeh tuh di kolem, abisanye aernye bening bener resep bener aye kan ke cabak ke cebuk aje kan kalo ngeliat aer.

kalo di kampung ayé tuh kebanyakan masyarakat ituh kalo maké kémbang, buat orang kawinan, buat orang sunatan, buat orang mati, orang mati kan paké kémbang juga.

Kalo cerita mitos meh di kampung ayé meh ya tau yaitu kayé santet ame telu deh orang tuh kalo udéh kena teluh, peruteh gendut. We suseh banget diobatinnya ke sonoh ke marih apelagi diobatin kedokter meh kaga sembuh-sembuh.

ya sangat semangat apelagi waktu pertandingan antar rt itu masarakat dikampung ayè tuh luar biasè semanget nye sampai itu èma-èma ga padè masak saking diè semangetnyè nonton sepak bola pertandingan itu biar menang mendukung anaknyè

Kalo ayé sih kalo masalah lingkungan ya peduli si karna itu apelagi kalo lingkungan disekitar aye toh contohnye nih liat nih lingkungan kotor ga kan kalo kotor gaenak sarang penyakit kan. Kalo udah penyakit kita jadi suseh jadi nguarin duit jadi nguarin biaye buat berobat kan kalo ya kan kalo sakit kite jadi suseh ya itu jadi dampak penyakit.

Iya sangat penting. Itu kan bahasa daerah ayé sehari-hari ayé ke mana ajé emang paké bahasanya itu. Apalagi kalo di rumah. Emang bahasanya Betawi ya itu yang ayé terapin.

Kalo ayè si kalo menjaga mental ayè ya gimanè ya, seperti yang ayè alamin misalkan jangan sering marah, terus jangan sering yang berfikiran yang engga-engga, terus jangan sering yang kita belom lakuin kita fikirin aje yaaa ujung-ujungnyè mental kitè jadi gak bagus. ujung-ujungnyè apè, ujung-ujungnyè jadi sakit, kalau kitè ga adè fikiran kalo yang ayè rasv ya itu pala jadi pusing jadinyè darahnyè naik jadi darah tinggi.

Di kampung ayé meh ngobatin masi neh pake ade banglé, daon sage, daon bandotan, daon mamam, tuh kalo anak kecil tuh batuk tuh ga ngasoh-ngasoh tuh kaya ngekél aje, pakéin neh kencur, banglé, daon sage deh dipinum tuh di tenggak. Tuh kalo orang panas dipakesin tuh daon mamam kalo engga daon inian, bidara toh dipopokin dikepalanye biar adem.

Kalo menurut ayé nih ya kalo melestarikan bahasa ayé sendiri ya itu. Setiap hari kita bicara dengan bahasa kita sendiri ya, kalo di kampung ayé mah biasanye bicaranye dengan bahasa Bétawi begitu, yang Bétawi yang kaya orang ngomongnye iyé iyé begitu. ya emang kan udah logat ayé begitu. Bahasa ayé mah gak pernah ditinggal-tinggal dicari sama orang.